Ny fiantraikan'ny fomba fandrahoan-tsakafo samihafa amin'ny otrikaina azo avy amin'ny sakafo dia ohatra amin'izany ny fandrahoana ny voamaina, ny voamaina dia tsy maintsy andrahoina izy ireny zay vao azo hohanina zay vao manome otrikaina, fa kosa ny legioma na ny voankazo dia tsy mila andrahoana velively fa hohanina amin'izy manta iny de mitondra otrikaina.